Ny raha atao koa zany mba hoampy toromaso volohany, mila lanjalanja nao soa ny raha ataonao mandritry ny andro hoe eto hatreto aho ro manao anizao, eto hatreto koa iaho ro manao anizao la vita zay da amboarinao koa hoe eto aho jusque amizao aho matory. La matory anao lafa tonga i fotoa igny.